الحيوانات <hesitation> لأن الحيوانات ما باش تعيش بتناغم مع الطبيعة، بتعيش بشكل متوازن، ما يكونش في عدد أكبر من التاني أو في مفترسات أكتر من التانية وكذا، فالتحكم بالحيوانات حاجة مهمة <noise> صراحة، فهي خياري وهو جوابي.